راح أختار القلعة، القلعة تعطيني إحساس بالتراث ، والتاريخ، يمكنّ أنه استمتع بالمناظر الجميلة من حولي ،بعد القلعة تعتبر مكان آمن فيه أجواء مختلفة وهادئة، أما السفينة ،سفينة الفضاء صحيح إنها مثيرة، بس العيش فيها قد يكون معزول، أحب إني أكون محاطة بالطبيعة، والأماكن التاريخية، والقلعة تعكس هالشي.